Au geku verere alu pikana taimuna wa, rigolo krimas olidei auna averere agiana. Aririwaana kwalana au kwau koikoi aorai pana, pana kila kwalana au geku veaolea oo geku ririwa au geku verere, <noise> krismas olidei pakunai au averena ovoovona anopara rekea irauirau aorai ira gera kaparuga rekea gealuna, ai gagia vagirana. Ne gelaka piaina ne gealu vanagi vanagina pene ao rigolo vovagi vovagira gevairana, naura geve walana, upura <noise> geve walana. Ne wa taem gekwarana aonai ila gema laka kwarana, ia ria gama veaiavuna, krimas omarai olideirai gema raka kwarana aonai ne gama veaiavuna aonai, ilana veaiavu namo ia evaa verererana. <noise> Ilana lakakwara vererera iana gavairana wa, ia ria gama veaiavuna kwalana rauvagi veara, rekea gama vegia leaana wa. Au nauku evira e oi naumu vira waveaira gave renagina gavererena, ne rekeara gimarai au namara kiara gekwaragirana gera ririwa kamuiwagira rekeara <noise> wagia gekwaragirana ne gimarai geaokaurana ne maanaura kia, maarira kia, maanaura kia, maarawara kia gaverere agiana, ne Krisma holiday gena verere kamu iwavagina auna a rriwana wa vanuga kapu <noise> iraurau anopara ma guluna aonai aunilimalima mapara gekwarana vanugai maki e vonu ragera ne au rekea ai ga gia rana aura pala aorai or vanuga gena custom reka aorai rekea ai ga gia iligarana aura rekeara aiga riparana aura wa wa oma krismas holiday nai ne ga laka oana aonai ne famili ka na la no aloaloaka e venirana pioma laka kwara e invaiti rana veaina ne gave laka kwarana aonai ne wa famili gena, gena ririwa or gena kolema or gena ugamagi ia e veniarana ai omi paga ririwamu pago <noise> pogo veamai kwalana ai ria gave ripana rigolo ne ten pa twenti ka pege aiki aonai ai gave ripa namanama aurai ne eh krismas holiday na pakunai pagama laka kwara ne omi e ai pe veripa veveni or ai ria pe inagulu koukou omi maki ai ria aiomi ai maki omi ria pe inagulu ne peveripa veveni koukou ne rigolo rekea ma paia waikule mapa alu agiria pakai aonai ne omi ripami wa aina numa enai omi gemi ruman wanai eh ap kamin genereisen maki maga gulu valigu mae ripana wa ia gera vekoukou krismas holiday na. Rakaveaina aurai ne ga verere agiana, kamu iwavagi na wa vanuga vulaa aonai wa Iesu gena wala omana na geina, Iesu Keriso gena wala omana verere agina na rakauna auna averere agiana wa au rekea iana ai ga giarana va nama rekea aura wa rupu au kavanai ge veaniai agiana ge laka agi oarana, no veavu inakilara rekea gakamonai rana wa aotrits aurana kwalana taim kamuna iana ga apiana wa eau veaira gema walana wa krismas holiday taimu nai venakau gaura ge holiday na ge veamaina ne wa program kimukimu geva rakarana ne ia ma ga interest na wa gulu valigu or vearawa valigu eh gera vere e aona e veaniai na ga verere wa vanuga aona maki verere e vaiana aurai ne au maa geku ugamagi eh krismas holiday eh holiday kamu iwavagina averere agiana wa aunilimalima vona ge alu pikana ge veamaina geria ririwa rekea ge kala venirana or rekeara ge laka vagi ole paka rekeai ge aluna aura gema laka oana ne famili rekea aorai ge laka oana ne na ma geria rina rekea or kwana rekea geria au rekea ge vagevo rao gema rawali wai rara ne nama vanugai ge waikule wai na taimu nai nai krismas holiday na aonai wa gama veai avuna ge ga verere agirana wa, ne taim rekeara wa Aunilimalima rekea no geve para vevenina rigolo rigolo ai geve va namana ma aria or ma walawala pa ma inara ma amara no taim rauvagira rekeara wa eh holiday taimuna e kwarana holiday kamuna aurai ne aunilimalima maparara o famili maparara ge koukoura tamunai ne wa vevanama or wa veaiavu or wavekapawai e walana wa ia nuganuga rai ne auna verere kamu iwavagina auna a apiana wa culture irauirau makina ga rparana wa kapu irauirau na famili rekea ge veamai na or friends rekera gema laka oana ne ia mage va riparana wa geria nanunanu kava rai or geria kolema kavarai